أول حاجة عشان نغسل أسنانا بطريقة صح لازم نكون مختارين نوع معجون وفرشة أسنان كويسين ومناسبين لأسنانا بالذات لو اللثة عندنا حساسة. تاني حاجة بنغسل الأسنان من فوق لتحت بالفرشة كويس قوي وهكذا الضروس برده مع إن بنزود على الضروس إن إحنا بنغسلها من فوق كويس خالص ومن ورا وأهم حاجة من الجنب.